Jnⱥ re ýn köö ekiää e jmí’ re lɇ guíina xé’n lⱥ, Jnⱥ guíi na óora giá kiää ‘nɇ’ re juⱥ’ rá jö re lǿ ra jú jmíi <hesitation> las óora giá kiää ‘né’ e guíi na, jö dse ñína Jnⱥ óora jñǿǿ la’ ´né’ ñú’n óora e guíi Jnⱥ guíina <noise> giⱥⱥ óora ‘néé’ kí dsa jmⱥⱥ oo ro’ juⱥ’ e jñⱥ óora bá e ‘ná’ re guíina como lⱥ’ ajiⱥ ä’ jalí re guíina bá jnⱥ jöba e guíina óora giⱥ kiää jötu a exa lɇ kiaa jö emare ñína óora jñǿǿ jö jó emari guíina jn jnⱥ óora giá kiää, nɇ ´néé’ uɇ’ óora e guíina <noise> jnɇ’ e uɇɇ.